<noise> Nyew, ntsetsee yɛ ma ͻman no. Ne tsitsir nye nwomasua mu ntsetsee, dɛ obi botum esua dɛ mbrɛ obesi akyerɛw na ͻakenkan, anaadɛ ntsetsee biara a ͻfa adwempͻw anaadɛ asɛntsitsir bi a ͻwͻ dɛ nyimpa nya ho adwen. Ohia, osiandɛ ͻbͻboa amamba no ma wͻaafa hͻn tampa efura. Dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a, wͻnnkɛyɛ obi a wonnyim hwee wͻ biribi ho, na wobenya nyimdzee na wͻdze abͻ bra ma ͻman no etu mpon.